So taa to neɗɗo laatake bannin kam waɗa e muñal reena wakkati tokkira ko ɗum e fuu sese sese <noise> nde mbo habda yejjita pat ko foofi ɓaawo heeɓa kujjeji gaɗa e ɗi ka ka waɗugo ɗum bisi ta jooɗono watawongal